ରେସ୍ଟୋରେଂଟ ରେ ସବୂତୁ ସସ୍ତା ଖାଦ୍ଯାଵ ମନନ କୋ ମଦ୍ଯୋରେ ଦୋସ୍ସା। ପୂରୀ ଏବଂଗ ଉପମା ଥାଈ ଆପନ ଜଦୀ କ୍ଯୋଂ ଭୀ ରେସ୍ଟୋରେଂଟ ରେ। ଦୋସ୍ସା ଖାଓ ଚୂଂଦୀ ସେତି ଭାଈ ଆପନ ତୀରୀଶ ଟଂକାରୂ ଉପରେ। ପେମେଂଡ କରୋଂତୋ ନାଈ ଜଦୀ ଆପନ ଉପମା କେଂବା ଫୂରୀ ଖାଓ ଚୂଂଦୀ। ତାହଲେ ତା କୋଡେ ଟଂକା ଉପରୂ ପେମେଂଡ କରୋଂତୋ ନାଈ ଜଦୀ ଆପନ। ଦୋଈ ବରା ଅଲଧମ ପରୀ କେଚୀ ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଓ ଚୂଂଦୀ, ସେତି ଭାଈ। ଆପନ ପଚାସ ଟଂକାରୂ ଉପରେ କେଵେ ଭୀ ପେମେଂଡ କରୋଂତୋ ନାଈ।